الو يا اخوي شن جوك ؟ بتمنى تكون كويس شنو رأيك <hesitation> نجعد اليوم على الساعة واحد الضهر <hesitation> بناخد الغدا سوا وبنجعد نحكي ونشوف يعني انا صار لي فترة كبيرة ما لجيتك هيكي بنجعد نجضي وجت لطيف مع بعضنا وبتمنى انه لو عندك وجت انه ترجع تكلمني بسرعة.